एबे तोर उहे झिन्केसे जबणे जनावर कहाँले जौत तोर झिनकेमा चिहुटिया पर्सिय । चिहुटिया इचिका जबण तोर किचुवा सबह हसइ । किचुवावसे इचिका जबणे तोर उचारइङा सबह हसइ । उचारइङासे जबणे तोर भितोछी सबह हसइ । भितोछी से इचिका याको जबणे जेबही तोर गिरगिटी भेलइ । हसे ओकरहुसे इचिका याको जबणे जेबहु तोर ओकरहुमा वाही सपकटनेउरिया, भाभनेउरिया भेलइ । हसे सपकटनेउरिया, भाभनेउरियासे जबणे तोर गिडरअ भेलिय । हसे गिडरअसे जबणे तोर गदहावा भेलिय हसे गदहावासे जबणा तोर। घोणवसे तोर गैया भैसिया सबह भेलइ । गैया भैसिसे जबणे तोर हथिया सबह हसइ ।